Ema ma ne kap elam mase kap emapɔ ma ne ko eŋke gya ame sele maase ne goi eŋke gya ame se le mase ne goi eŋke gya ba na dove elampɔ dom mane go dadi ve ampɔ susui ma wena aŋgɔm ve lampɔ domi no yika ma fai amfibi we ma sena je evaru no yike mama fai awɛ mama san je avaru ha shaŋ lene mase je suŋ edke gya embe adama sa je ma se gya ba nada ve kap elampɔ domi enui se je ba mane je fosha alum ma ne je pei luum ma gyisa alum aje je ze mase kap mani ko eŋke gya domi mane goi acucu aa aga ma shari eme gap ma ma goise aga wɛ ma ma goise she ga kowɛ ma hasa embi sena suŋa a eŋke gya embi gya dom na do ve kap elambi mane go dadi ve kap elampɔ ema ma ne kap elam ma seke kap emapɔ ma vɔza ma kap kede kpɛ ma kap shikafa ma kap <hesitation> avɔ domi bini ko ke bini gya na awɛ ma bini gona bini ye curi goise na bi go acoco bise saŋ ne gap bir bi goi awɛ bi saka je emakarata bi cu bu bi goise we bi fubu bi je awe varu hasa lene embi sene suŋa aga bi gya ba dom ada ve kap elampɔ enai sike kpɛ dole mu son mu ju gyap eŋke gya mu so gya ma ne den bisake ko <hesitation> ega lumpɔ bi ne ye cuden bise ke cu den aje bise goise aje bise gya bise den suwa da suu enai sike gbe nabe seke kap na bi seke gbe nabe seke kap nabi seke go eŋke domi mu soko ŋara gana set paa ke Enai se gba mu nase shaga awɛci se gba mu nase shga aweci bu sa gya domi mu soko kap elampɔ mu ye cu ya gape kesha ve ajemuso goi ne kaje aje muso goise ne do kaje bise gya ama abɔ bɔ saka kap naka ŋara paaje eje gonase awɛ ci buje luŋe mii bize su zeze do ba ama muso mu ko ko na mu gabe ke she ve ko ke she tat haka na mu cu a ju mu jei je je na je oodapɔ namu cuu jemu do musa goisi cu aje muso goise ne noi hasa awɛ mama mude mani jeke goisi mane yike ewɛ mama je varu fai sebe ma na sebe sassa biya edɛ nai seke gba ma ne akwai ebe ma sene nyina embe aba sama eti lum we ma ne fai sebe ko ma seke ko aga dina ma ne yike ambiɔ bɔ ambɔ bɔ sana ko kama yede ma sene ko ba dole macu ma sese embe hake sese nasese na nase embe do do embe ma ka kona wena aŋɔm gawa mase kono domi ede mu soko ko egyi lene dole mu ko mu nasa acece domi etoko si we nyi ba sako oŋɔ sa ko ba mu soko ko na mu yike embe domi mase ko embe foba embe alum ma dole ma nase amfibi be domi eti ne kpane na ma alumpɔ we ne lem ma ye kap enep ma ke kap nepɔ mu ko ko enepɔ. dole mu ko mu ko nase bu nyina abe amfibi yika mu domi embe ma be ka kokako <noise> eba dom alumpɔ ma se lampɔ ma sena kap ma eti ma se ko nude ba da ma nese mane se we de ke Ke se we ba domi ada ve alumpɔ shiya sa mane goise ma fai amfibi awɛ ma makaran ta awai varu domi obema sa we nu egbam kama idɛ mase we ba etoko se we nyiba eni saka je gyap eni ma ko naje wene gbem pɔ eni saka je gyap ema se ke je gyap eto eve etok sewe we nyi ne yene evii eŋga be ba emade etoko we ve ba ma ve neke yani sa sho ba dole embi gema abok avei bi saka je gyap make je gyap su dat na bi jede su ebe ebe ada bia na sive ma ko ma ma wena ke ba embe ma we keji na ma eda butama ecunu butama embe na ve set kama ma se set kame ma se set no embe ma ma ko ga be ai mase ko ba muko sono gyap obyɔŋ afaŋ wa yika mu muma muko ko musoko ko ma atɛmake mu ema seke ko aga lumpɔ ma ne nase agaje ma miya kaje goise <hesitation> ka goise fusa kama dom embe ma sako kama eda mase ko ba muya kako dina be kako ebe ma ka to osese ama nyine saka kap sa sana se anyi save je ko na fuse ba aya ka gbonyi de oncu n na venu Ma doko nyo je kap ma doko nyo je set etoko se wene nyi ba ede musoko egbam mu ju awa ŋɔnɔ sala awa musu la enyine sala go ba dole muso ko na mu na nase anyi ve to juju goise muko goise enyi muso ko roko namu mufu sa ma egyi muso ko yuko ozeze doko ama muso ku mu ve mu dene nya mu mu vena ei egya ma egya ma egya ma mase ko ma kpa ke nyi ma ai mu ve muve mu gyap muso set na ŋɔ sasot ba dok ombayu muso gya nu owe eme ana mu domi oŋɔ saka sot na mu ma muk sot mu wena aŋdɔm dok eggu muso gya ke wiwi jaro je ne gap mu muma muko gbe kpe gab ema muve mu gyap nuso sot nyi mu ŋɔ sa sot ba su suzeze edoko ba mu soko ko nase ŋɔ ka ko doko domi ni jede su wu zeze.